Ɓanje ko ɓala ma ta bo karatu makanrta ko bo mahammadiya gwang ai, ambo wu kuka ɗuko pani, lowo mongo boko ye ba ye karatu, an do ɓulwo wonduwoi bo ka doka asibiti, bo woi kai ya karatuu kai mum ɗuwa ɗuwa, an ta an tayi doctor an ɓulli, ba ɓulli an do ɓawo me wom doctor shi ɓala amma bo woi lowomongo ya makaranta u aka ɓinmaito, ɗim bo tamu mɨna miya awu kang sirri mamai, womu aku yimai kara kamai mɨna, apomai to shini daidai ba kai gɨm ambo ambo aka tike amboi ko kunung ka ɓonje ma jaman yiki, ar ta ma boko, an ta ma mahammadiya dai, por ɗumoi kai taama. Amma ɗuko kai bagh lowo sharab me, woi gwangghi shi do gɨn lowo, an bɨn shau ɗuko ma zaman ma duniyau ɓanje dai woma zaman wun yimai ko yiwet ana <hesitation> woma zaman zaman wun yimai ko yiwe bo woi lowo ya makarantau an do yim an ɗɨm kɨr ko yooni ma zamani me, an ɗɨm yimaiyu dole dɨm bokoye makaranta, boko ye makarantai me gwang, an do ɗuko lakatɗuko la duniyai me an gwang, ko to, ko binio aka taama. Wun ye ɓullo ko bing bing maamu aka al ɓulloi, bo kai ta tab yi mu aka ali wun ɓulmai, boku ɓule ka ta yingɨmai, boko yinge aka taami aka bide muu amma bo wo kai yol makarantau ko wu ɓulli aka ɗɨmmai to? Dɨm biɗa, ɓanje bidai me kuma woi gwangghu anashir miya damma wun jinda anabiɗa, woi ya makarantau boko biɗeyi an ɓalmai yauwa me kamo mu mamu am ɗɨm koomani Amma boko ye makarantai me, boko ɓulli au do almoti aka bide mum kai almai, aka yingɨmai kai porma amongo kai kara ye womongo ki na laali, la woi nalaahu, kidda a ye makaranta ɓanje mawiyan wun dowa me bo wowun ya makarantau au yimairu har wun naamamu wun biɗimamu kidda makarnati, kidda gom wom gwang kenan amma kai ɗuko woi kai yau bɨla shang aka ɗukoyi duwowo ka na dabe dabe, tong kalla kara natangi, tong kalla ba doni takai bo wutau mani ta yini bo kumbo, a dingeni dinga shi ya makarantai kai woi ka ya dɨm woi kai dingok ka ya karatui aku do ɗa kai na no wutaumani kuma tong kai ɓalmai wone fa shakoli shimi mun ambo fa shi lowo kalla fa na tangɨmani far har na ɓooni wonduwoi, to a dinga dinga dingɨmani shi dinga shi ya makarnatai, shi ɓagh awoni gɨm kiim, shi ya har ya wom kai wa kai almai gaani me. Fong kalla aka ɓalmai wane shi nalom bong la woi laifi maniu, kai shaka shimi kun ɗaɗau, shi ta bomakaranta mongo kai ta bo ɗaɗau, ka ai woishim woi gwangnghu, to an do ɗuko aka do ye da nasani kuma aka kwi gɨn koowo, kai kai kura ɣin koowa woi mu mu ɗang shi yiwau woiyi shimiu kai ka ya gɨn koowo to kidda woiyi shimi woi gwang nghu. Makarantaime bo ko boko ye ma mahammadiya bo wun do dumbula, mu wani kumbu mowo bo dumbulo aka take ye dumbulo ɗiɗiu aa aka bide namallumu ɗɨnga ɗɨnga ana dumbulo aa aka ye womongo dai kai al dai an yiwo ampani amma ɗuko sharap Aka ye muhammadiya aka ye bokowo dembe shimɨ mɨ koi dai mu kai raaprusi boko ye me ka ye me dai an aimowo, bo woi kai yau aimu aka do al kindikindi dai wom aka yimai dɨm boko koi ambo ma mu ɗang an do yiwo kamo shimi ai do dɨm boko angeyi wom bəm woi yikiw mongoi kɨm baka wai baka koi lowoma mu ba doni yiwo an ɓalwo aka angɨmo no diya shakai shimi woi kai gɨm ayim ma angɨmaniu aka ɓalmai wane na kumbumani bɨla ye wutau an yiwou ge sholkam shi tani bo kang makarantai kai to? Woi kai neneu, to wokai neneu kam, dumbowo kaito? Aka ta yimai ki ma apowou, ka kurkurma tang, to ɓanje mani a dingenia tani aye ɓanje shi dona an do yiwo dɨm boko angeyi an yiwo, bo angayau ani yiwou. Amma dai boko angeyi ani yiwo, shakai shimi bo kai kai ya, kai na yimai bɨla angeghe, amma dei woi kai yau ka ali ɗeko pani an ɗuko kindi yiwo ba ɗuko baka gota ma, ɓanje goti ma zaman ki waya ma zaman me bo wokai ya makarantau aka ɗɨmmai to, au ɓongo wonda woi waka ɗɨmmaiyu kɨdda woi kai taka makarantau shakkam apowo wun ta makaranta mongo ka ta bo balabala mongo ka ta ɗoɗau mongo ɓanje kai do ɓolmai aka do yimai shakai shimi ka ɓarokoko ka tako makaranta wani yimau wutau ayeni dɨgɨm gaanwo, shakai shimi ka doko ka ye kai wula, me ambo ambo, baba lowo mongo shi lau me me woi kai yau aka al kindi laki. To bo wookai yau ma dama lowo mongo woi yau woi ka bɨna daraja maniu amma dai boko ye aka ɓalmai mini man ta makarantai da ati ma miya, mammai nene nemma, amma woi kai ya tun ɗeɗelu sha kai almai shi do gɨn lowo shi doni gɨn joɓojaɓo shi tama makaranta amma boko ye me shi do gɨn.

Am bo koi ɗumoi an do yimau bɨla shanga do yoimau ka boi ra ra raap, dai kindi mani dai wahala mani boko dinghe mondin shang aka do wuru kai do shen mai, shakam kai waara aka do ɓalmai kai ɗuwa ɗuwa mɨn kang wahala fa bomu gɨn kum awomu mɨn ɗuko mɨn yimai mongo kai woi kai yimaiyu, aka al mu shi yiowo jaɓo jaɓo ma ɓala shakam wun yimai mongo kai to, shakam mɨn taama mongo kai bala bala mongo kai ta bo bara bara ka tama kɨm wonduwoi mongo minɨ mɨ dinge mɨye ɓanje kai jindai mɨ yiwo to baana ɓongo ayim ɗim ba na tangɨmowo ko ɗim boko yino wutau kai do balli wane, mɨye ɗaɗau tare to boku ye ɗaɗau gin shi, mani a dingeni dingngha tang shi ya makarantai, mongo woi dingnghau kara bala bala shakai, shimi dole ɓanje an duko aka ɗuko ɗɨm kai nawutau mani aku ɗuko ɗumoiyu ɗuwa kun ɗumoi amma ɓanje ku tikeku. A wai woma arni kɨdda albarkam ma boko ma makaranta mɨ shiya, shi wa kɨdda mindei kai ɗuwa woi kan dinga kau kai kumai, woi kidda ehhh balabalau woi yana ɗɨgɨmu eh kai wula kamo shimiu to shimi dai mɨn ɓala ko shimi ambo ambo mɨ ɓanje wu dingewa wu ye kidda wom dai wun bəlwo ka yieme mondin shang an do aimowo aka do shenmai shakam aka shen mai mum shi ɓalwo me woi shi shakai shimi ko shi ta nene gɨn tuninya ko a manjeni, ko shaka shimi a mureni aka do shenmani, kai wane pa shaka shimi shi gashimono na taano makaranta ɓanje na shenmani boje shi neme ɓa ana aimani shima bɨla kang Albarka mɨna wa, bo mureni ko addua aka yini amma ɓanje kai almai ambomɨ ɓanje me kam bo kai ɓalmai wu tawu makarantai wun kurmai amma mondin shang kuma kai do shenmai ani yiwo ampani. Amma ɓanje kam makaranta waka wai boi la ali ma miyau, ko ali ma kowa makaranta yiki ɓanje, zaman mi ɓanje a donni gɨn makaranta koto koto. Mondin makarantai ma neema gɨn mɨnamamai modin makarantai ma aka porma aka goto keɗekeɗeu kai to la makaranta la anguwa mamai to kɨdda shimi ma dingemu mu tamu mu ye makarantai an do aimamu gaan an ɗuko mu ma koomu am kuka wonduwoi gɨn ko ambo mamu. Bo mu baye makaranta lowo mani ba tani makaranta ba doni aka kukumani ah makaranta mindei ku ya makaranta awwo mɨye kishimi woko nu gɨn lakalkati na ali an karɨwo ko wonduwoi mɨ kai bɨna. Amma bo wokai ya makarantau lowo mongo ba donni ai baba me mallam ma a ye wonduwoi <hesitation> to mona na bɨniru, aka kang gumi kamo woiyi shimiu aka kang gumi mana lowo mongo a donnu gɨn wonduwoi makaranta a ɓalwo tako kuye gɨn baba mongo ka doko yi boko yi boko. Boko shi ɓalwo to mono naye makaranta ru aka kang gumi kano woiyi shimiu, aka kang gumi mana woma gumi tang, lowo mongo a donni makaranta wu ɓooni assignment doyi baba mani, shi ɓalmai baba me ba meme mono dou ashi karantau wane kani woi kai ya makarantau woi nako duwowouru nakaduwono to wokai ya makarantau aka ɓalli mi, aka ɓalli ah mono na tano ba torou kwa, aka ɗɨm ta toro, aka ɗɨm ta makaranta boko legheko bo makaranta kai taa toro kai wutau, bonko ɗumoi me la bonko raap aka ye wutau har ka doko mɨna bono woi mono